Ii dɨvɨ kādá kakui kun kudáyu neé dɨvɨ kantio í kuinu kunuu kuidadu i xi dɨvɨ kantio kutavi no kutavi ngó guardin ntevi o tē nēé kutaꞌvī ngó dɨvɨ ñaꞌa o ñūku niꞌi ñukú nakaꞌan ña chuku tɨ́ni i ján vi kunuu ntíka ngo nú kunūū ñata nkó tuku ina tūku inataiá kakayu ngó o tēꞌnéé kaɨte kañéé kaꞌni ñoó né puiskunuu ntoꞌo ngo ntute vi ntute ñūku kóꞌó na ntíví ntute dɨvɨ nakaꞌán ña ñūkú urer ján vi ñuku dɨvɨ ñuku nakaꞌan ña malvá ján vi ñaꞌa ntɨꞌɨ xūku xi já duko kunu ntoꞌo no k tuko ina ta ya kudáyu ngo pe kāda i dɨvɨ táaa kudáyu ngó ne kani ña kantio ítɨntaꞌa ngo ntute vin ci po ko te tɨɨntaꞌa ngo ntute vií ne ñuku kosko te ñuu kōó ne ninga kuekui sukú xid kane ntée dɨvɨ duku nuu ngō ntéé médico te ñāꞌa dɨvɨ kaítáꞌan nko niꞌi nꞌi dɨvɨ cūkiꞌo ntáꞌvi xí porke ni ikiu ki o ntáꞌvi ne ninga ña xáꞌa kuídadu chi ñaꞌa káva kueꞌe kudado kantio cí niꞌ medico jan neé dɨvɨ kantio ii dɨvɨ kantio i ñaꞌ ña kai ngo etu vi ñaꞌa dɨɨtɨntaꞌa kueꞌe ngo ndtuté vií xi te dɨvɨ teꞌne ɨteꞌnéé dɨvɨ tēꞌne ñaꞌa ni ó káci ñaꞌa teꞌnte kudáyu ngo ci da yūku kóó dañuku kō tí te ñꞌa kuikun kudadu.